Pila ne tuah sa kome tetekel rior koma maseheti jam spuluh ke jam ngapulu ko tumekelou kaa lumoodok komong kemo ko mapaayang wekasih peilaan nei tuah tea matekelat kaah ko repet make ato ko repet raraen